प्रत्येक माणसाकडल्यां आमी सदाच किदे तरी नवे शिकता। तारकवार इष्ट असल्यार आमका जिणेचे नवे दृष्टिकोन आनी मार्ग दिसतले आनी आमचे विचार सदाच सकारात्मक उरतलें।